Kolontsainan'i Chine, magnano hosodoko, sary hosodoko, sarin-tava amin'ny opera, sary hosodoko amin'ny fikopaka chinois, lagnona, boky, mampiasa hazokely, hazokely fisakafoagnana, fanandramagna hanigny chinois.